Mi buran yidugo mi jartina bandu ha sare ngam mi yida fitina himbe. jartungo bandu ha sare ha kombi debbo am kuje on je mi buri yidugo ngam min jartinan bandu amin min didi pat. min yewtan mi fija wakkati min do jartina bandu amin mai.